Iau kong minon nimar olaro minon nimarar simunan or raun ngan mi laron uot or raun ngan simbu kainkain kovot me ken nimarar simunan marai at elei rorurow riu simi munon nesim me taun me taun akap kelei tumas eta mun ru eta les na mon nemsi taun andete sa ngen wundon wa et ken muren mura simi wunan eh marar a kelei rowrow riu simi kenono simi taun minon simtaun akap kelei tumas action i kim marar me minon nekin ra marar an whis ngan mute laron laro puikin bubu alro whis rakot eve alro tir nge arete whis mu eh whis mu whis mu ngan a laron kap man wata minon mirar eve loro rakot, rakot alro quinitu alro rachang alro tari alro rakot nge whis misna korot eh kamus rakot nin ate muang sihhipar ma simiwunan eh whis ngan eh raun ngan ke laron kap ku mene a stopim ngan nosiken raun ne miken me rar eh whis tukun rowrowriu eh kap kenchekep na whis rakot eve action miminon simi taun. Simtaim wah laro rouchur simi waia ateng as kenchep wah wosira akot nin simi wunah gita etlik ran me misna rokot ti si rakot nin alro ra nge pere si simimunan gitling ran wa rochur sim banis sitaim kapatu to worot ano engi sim banis ong paid git sroken me vutus surin no simiwunan a rowchur akap enkenchep eti rowchur sunen me banis man potpot ngas teve simtaim laro rowchur askehchep akchin ninkin minon mimarar ah kap ka nomasirum i minon kinen sorekin an sikep kot tuat tangan an ne raun ngan ke laro steret et akap wudon wudon se si are whis mo ch whis pon duris bemo tite longko andite wan are wan tuku bemo minon marar atleast minon sim taun simiwunan imunan simtaim akap kelei bit chang. Gi mon sim taun gi mon ngan me no wuno a wot me wuno wot me leke gi mon simtaun gi mon ngan me leke ah gike nin marar gi por me leke gite tir teressim ma kovot na mon na gite worwe teter wah ate var ian me leke ate lieaung ah gite makim an karai na puik na me raun sim taun ar git puik puik sim taun wah gite me ra kes wah git murngei ah gite murngei rar bu kakou a git murngei gite numbu puk rais ma buk tinpis ma puk sha na ken murengei marar asimtaim wata wato me taim na bongre poko taip bongre me tapiok na me bongre koukou na me lesek evei monga nisnis eh tra kin eh choubit nikin marar an eh lesek simunan me lesek ba eta mon ian bu naun simtaim gite mon nakin simronap evoi muang sim sa sait ngra kepnites gite be mon sim ronap simtaim wah mongos poko wal akap sihn wa atapar akelei eh shin wah tus otba pilim pan ngan be bu ngitngit wah korkor tu na nubaut neken simba ronar simiwunan are mongos changa me gunu guno are mongos na changa steret ngunciguno ate wal aton eh walaton tubur che pang me lesek. Bu muit ot bu rakot bero wasim ngan bu muit are te bu muit oter bu wasim ngan tember et tomkan, eh tomkan i murehin simtaim minda ian tamon iron me lalay me dast tara takor tiko simtaim wah etrokot et dere me lesek tamatur inan nin et winim ngan ba et por me lesek ia me bango raun eteng no changa whis ter di dwen chorke me ponok galas ramatur di kuwan ra galas sikiti sisat choroke me selpis martur di ken ian me sim taim et tamatur ngan di ken a me rosisat et eh soroke me selpis et ramatur panawam bu ilieanang soretuingi simi ra kes et wit na winin ngan kamang i lieaung panakon bu i et a por namei ngan ikon sikit et be malolo ve et bu puik ve et bur galas et eh winim ngan steret eh sim taim et puik bu sikiti galas tembuar sikiti sim taim et te watar ngan galiu i ah ta bit i ken. Chokpe ve tomkan ipon me waia simuk ra.